واریاہ جانور چھِ گاڈٕ علاوٕ باقٕے آبس منٛز روزان یتھ منٛز وہیل، ڈولفن، شارک، مگرمچھ ، کچھوٕ تہٕ باقی شٲمِل چھِ۔